Iyatu kappalaq luttu e naullei- naulle <noise> luttu apaqna engka tu paliq-paliqna na iyatu paliq-paliqna iyapa naulle map- maccenneq paliq-paliqna rekko engka minnyak minnyak e nako pura iliseri minnyak iyaro masinana kappala e